Akory ara a Ramose na hoe akory ara a Madamo. Io alay misy tany ipetrahana rakôa ka ipetraka anô fa tsy magnino aby aleo zao isangana bitika akeo fa tsy magnino aby. Ndô anô mipetraha amin'ny tany nipetrahako akeo.